आटै कई कई प्रकार होतै हैं। और उनको उपयोग विभन्न व्यंजनों मँ करौ जातो हय। प्रमुख और उनको उपयोग इस प्रकार होतौ हय। गैंहूं का आट यह गैंहूं कै दानों सै निकालौ होतौ हय। और इसी बारीक पिचा जात होई। उपयोग, उपयोग मैदा का उपयोग खासर रोटियाँ नाम समोसा पकौड़ी बिस्किट, केक, बर्गर, बैन, पेस्ट्री और अनय कई उत्पाद बनाने में होतैं हय। गेहूं का पूरा आटा। क्या यह गेहूं के दाने को साबुत रूप से पिसकर निकाला जाता है। जिसमें गेहूं के सभी तत्व रहते हैं यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होतौ। और इसका उपयोग रोटियाँ परांठे पूरी ढोकला और अन्य भारतेय पकवान बनाने में करौ जातो हय। बेसन चने का आटा।